ببدأ انشر كل العلوم اللي اتعلمتها في وقتنا الحالي واقول لهم عنها عشان يطورونها اكثر وبحاول بعد اقول لهم عن الحروب اللي مرت علينا عشان نلقى حلول نتجنب فيها الخساير البشرية والمادية اللي حصلت